Gato y un toson, gato y un morle-morle, gato y un chafco en sukar, gatuuu, eh, cosom, <noise> gatuuu so cola, <noise> gatuuu pi pe le bi.